Meeɗii waɗde ñande wootere maayɗo ngummitiiɗo kuloowo niɓɓere. So jamma arii tan o wonata ko e luukde, omo doga, omo yaha kala to yiyii fooyre to yuɓɓi ko toon yo yahata. Kono noon so niɓɓiɗii tan kadi o luukaa, o doga. Kanko o suusaa niɓɓere.